Lia kalu <noise> mainialen atau liala ahula dangin am malalutunpuina bisa koa terkecuali hanya ina siam irabusun amsoi hulean <hesitation> siam nilutipotuina atau daging naulantau dendeng ukusataitalu ihulean samnilotu puita sam atoliem jadi kalo i di puasatiem hanya tapasiam yang pertama irabusun, ihulean yang kedua la ulamunimuni lakusatasi baru lahulean <hesitation> siam nilotupotuina pokonya am buka di jadi daging manta koine'e yang artinya nilutuale ka banya sakarang siam kebanyakan taulalutunloi kulkas <noise> yang sakarang siam kalu jadi bisa ulansali bisa ulalua su bisa potuina. Pokonya kalo itamai hatolem lahulanam hanya siaman hanya cara leleamoikoa hanya larabusun lalu tutasi, lahulean atau lahulantau dendeng, lahulantau munimuni lahulantau tasi lahulean ha siam cara siam ame'e. Jadi danginam bisa lalutun manimula mataamtutu bulanbulan bisakoa. Yang jalasnya hanya cara luasiame'e sakarang siam baru bisa lalutunlei kulkas sg tau tahan potuina hasiam hula dangin namalutupotinam hanya cara ulam kalu atoleam tapa amkoa la sekarang gunakan kulkas kira kira tapamne. <noise>